ארט איז, העלפט צו פאר די מענטשן זיך אויסצוגעבן, און דעוועלעפן בעסער. דורך דעם אסאך מאל וואס מ'גיבט פאר א קינד צו קאלירן, אדער צו שרייבן פארבעסערט עס חלקים און זיין מח און ס'מאכט ס'זאל זיך דעוועלעפן בעסער.